<hesitation> nch'on ndota tayin kayuba la nda tasini ncha xindu niso ta tase nchi ndu ncha xindu nche xrutiya o nchaa ncha xjin rana a nixin ni yen nthia kanch'on o ndaraba chri an nchi thig'ena ngucho hasta yu ncho na ta nuyuni tani nchona nda xinthenda ndaxemanda ir'uea sineni runda nde'e sank'e tse rijina ndatse nena rogunda toxruthe gaunda nexin nina ya mi ósea ntha adorno thi xiguenatha ngu yoo semana nana ichana nexinxi tar'enga y iji ijina 'ian basi ndatheng'e sus sineni o nisu y xra ba'ia sineni banda ndar'enga nga ya se pudo.